kalau kawan kek nyo banyak sayo ni tapi yang betul betul dekat itu cuman beberapo bae, kayak aldi. Ilham gitu, nah si tirto. Sayo tu bekawan samo dio tu dari tk, dari tk sampai sekarang, sampai kuliah, sampai kuliah pun, sayo ni biso di bilang satu kamar samo dio, jadi dari kampung sayo merantau ke siko, samo samo orang betigo tu lah, kami dekat, orang tuo kami jugo dekat, kami sering numpang tiduk dirumah kawan kawan yang lain, jadi tu usia kawan kawan tu rato rato kayak nyo hamper samo dengan sayo, duo tigo duo empat, kami tu cukup dekat, sampe sampe dio manggil bapak sayo tu bapak, sayo maggil ibuk dio tu ibuk, saking dekat nyo kami, lah bekawan udah puluhan tahun lah, dari tk dari kecik, semuo nyo tu udah kami lewatin samo samo kami pernah berkelahi, tapi yo kayak berkelahi nyo tu yo sebentar sebentar bae, dak sampe satu, duo hari, tigo hari, seminggu bahkan nyampe berbulan-bulan dak pernah kayak gitu, paling misalkan. Sayo samo aldi ni berkelahi paling yo bats se jam duo jam lah tu udah baek an lagi, kareno memang dak biso nak berkelahi lamo lamo apolagi kami ber- berempat ini kan tet- saling tetanggoan selain ilham, samo aldi tadi, sayo tu jugo punyo kawan yang sayo kenal, mulai kenal dio tu dari SMP nah ado cerito namo dio tu haris samo pebri nah, usia nyo tu usio mereko tu kek nyo samo kek sayo jugo, duo tigo, duo empat. Nah ado cerito lucu sayo samo orang duo tu habis maghrib ni enath ngapo sayo samo dio ni tibo tibo kepikiran mau main perahu ketek tu kan punyo bapak sayo, nah, sampai lah di tengah sungai tu, tibo tibo ado, kami dak nengok ado perahu besak kan, pompong besak lewat, nah kami di tengah tengah dak sengajo orang tu nabrak perahu ketek bapak sayo tu, jadi kebelah duo lah itu, nah di situ sayo dak mikir keselamatan sayo. teman teman sayo, jadi kami be tigo tu cuman mikirin Kek mano perahu ketek bapak sayo ni biso balik lagi, soal nyo udah ke pecah tebelah duo habis, di tumbur samo pompon itu kan pompon ikan jadi tu mau dak mau lah kami tu bohong kalau perahu ketek tu ilang di curi orang, di ambek orang, sampe besok pagi nyo tu ketahuan kalau habis di tumbur samo pompong ikan itu kareno yang punyo pompong itu datang kerumah mau tanggung jawab kato nyo, alhamdulillah lah disitu kan mau tanggung jawab jadi kami dak perlu takut takut lagi, nah dari duo orang tu sayo mulai bengak lah istilah nyo kami tu belajar belajar merokok pertamo tu sayo ngambil rokok bapak sayo tu masih SMP kelas duo, belajar belajar merokok sayo ngambil rokok bapak sayo mereka jugo ngambil rokok bapak nyo kan, disitu lah kami mulai mulai iuran buat beli beli rokok dari situ lah sayo ni tebiaso merokok kareno mereka, kami tu jarang jarang kelahi kelahi, kelahi tu yo kayak biaso kayak kawan kawan biaso kelahi paling se hari duo hari dah tu baek an lagi, udah se berapo tahun sayo sayo temenan samo. Kawan kawan tu kalo sayo balek kampung yo kumpul nyo samo orang orang tu jugo ado duit dak ado duit yo samo orang-orang tu jugo lah kumpul kumpul nyo sayo ni punyo kanti banyak, kanti kanti sayo ko banyak di kampung dak cuma di kampung bae, di di tempat sayo kuliah jugo banyak tapi yang kanti kanti sayo yang paling sayo dekat tu ado beberapo di kampung, kayak ado tirto, jeki, niko, hari, pebri. Kalau tirto ko samo samo dengan sayo dari paud sampe kuliah kini ko malah satu kos, satu kamar dengan dio, dio ni orang nyo tu cuek cuek terus pendiam jugo kan dengan kawan dio ni baek kamu umur dio tu di bawah sayo satu tahun jadi dio tu susah anggap sayo ni kayak abang dio kalua disiko, kalua minta nasehat segalo macam samo sayo lah, nah kalau kanti sayo yang namo yo jeki ni dio tu lebih tuo dari sayo lebih tuo dari sayo, sayo samo dio ni bekawan dari SMP sih sampai sekarang, dio ini sayo anggap kayak. Bukan kayak kawan lagi sih, kayak abang sayo, kareno umur dio jugo leboh tuo dari sayo jadi kalau ado apo apo sayo minta tolong lah samo dio, minta bantu lah samo dio, kalau kanti sayo yang namo nyo niko ni budak nyo bebasing-basing be, ngucap bebasing sekendak kendak dio lah mulut nyo dak biso di atur, badan dio ni emang besak, besak dari sayo tapi umur dio tu lebih mudo dari sayo <hesitation> kalau kanti sayo yang namo nyo haris tu bekawan samo sayo dari sd, sudah dari sd sampai lah kini, dio ni kawan dekat sayo di sekolah, kalau ado apo apo dio yang maju paling depan kayak mau begaduh dengan Budak budak lain, dio yang dio lah yang duluan orang nyo tu biaso be pendiam, cuman di nyo tu dak pengen di ganggu jadi kalau ado Budak budak lain nak ganggu ganggu kanti kanti sayo tu ha dio lah yang maju duluan becakap dio tu jarang nah kalau kanti sayo yang nyp pebri ni budak nyo tu dulu tu pendiam sering keno ejek samo kanti kanti yang lain, samo Budak budak yang lain. Kareno dio ini orang nyo pendiam dak biso melawan, badan dio tu jugo kecik kan, nah pas masuk sm- sma ko, badan dio kan lah besak, jadi dio berani, dio berani melawan, badan dio jugo lah besak nah sayo bekawan samo dio tu dari sd, dari sd sampai kini cuman kami kami ni pisah kareno kuliah be di si beda beda tempat kan, sayo merantau dio jugo kuliah di jambi lah, jarang ketemu kan, jadi kalau sayo balek, sayo samo kawan kawan tu ai ketemu lah, kalau masalah masalah begadoh atau yang lain tu jarang kami begadoh, begadoh tu pun paling yo se jamdu jam habis tu yo be baek tu lah, dak pernah sampe begadoh tigo jam, begadoh sampe nak duo hari tigo hari idak nian kami kek gitu kalau beka-bekawan.